انا مثلا ممكن ابص في تليفوني يعني لو بشتغل هبص كتير مش بكون يعني ما اكونش مهتمية به وبكون بعيدة عنه وماسكة شغلي لو مش معي حاجة ممكن ابص فيها من خمسين لستين تلاتين مرة يمكن اكتر يعني احيانا ممكن ما تبصش فيه مثلا تمانين مرة تسعين مرة.